מ'לייגט עס אונטער אונטער א קאר און מ'מאכט זיכער אז ס- די קאר ליגט סעיף אויף עס. נאכדעם הייבט מען עס אויף דורך א מאשין, ס'הייבט זיך אויף אזויווי- ס'עפנט זיך אויף אזויווי און די קאר פארט ארויף און אזוי קען מען פיקסן די קאר וויאזוי מ'וויל.